Golkwadiana kwabalestore chnila ninara ra- rakladguixll resiela latgullaa porke latguichano latrakwaldiw sherandenira <hesitation> chirakato nani chirakto garabaw gabawnanitiu dii goladaa según romiechegagu lagone tolani ke wlalanila nara- naraguch kishrora, pues buien bne este na chitibə gur iner labuensiensanano gorolatguch niseira riera fer kwelbadiena tobal ni storia chnelanii, nara rakguedni siel latguich porke latguichino mietra kwaldiw shirande nirak cherakatolani nicherakto garabewꞌ gabewraneto tie wlana según romiechgragwo lagono toliani boke wlalinira naraguch yichrora pues bien knes ste na choti bew por iner abuensiansano norolatguich niera nidiera nachi xop iner chira klara ratrachlak chilarar nirnimieti bchonrneri wbielo gole diosche pachini klaraba na xopchi nirak xopchi chiri naron royadonro doya na miete la guxtis larabarchi lava pan pan rosrni siera moni monilandə na xkotumiati. Yirabuek xalbara rienrie skwel riraoraba nietemuran raskwele marrake <hesitation> kon yache xnamne ron koperar kaksakra chokwlati guenra xen rioꞌ rchadrababio riochnila shara baronela yamietechak yerdoran langale lamercad, yerdora pan roskd madoda xkostumbr miet yepan keserioche, chakw chewnelo mil gaonelo nsa, tala to xob nammiet xobchi ka to rienkara berm mot nekene snel' niron tocare rosien bagoksanga lachgo sia gombe bieteto komid go beberlazi monike, sinila pax koxtumbr nagra gra padokus paydru kadol seki radeche miet sanigra koll xakee rakra koxtumbr, yaa chinila por jempl chilala ketpach kenimod raban ko raba wenchina chiraklə dia dos lo bewnina febrerch yaa parati prak, cheratero ramidieramonike redweraba. Nirabueni kener kixi basakdonl ni parlabuenchi ki kebat guetball wlatogo komid seron bashigaw obagrenegr xshimil nina partma nara kuchiriebra niratrreyke cheraromiet to gaxt jemplchetu na yoo wishna yocho chew paltica ororganibuen lakatekis dorabaplat galarabarmemid nodon nobalchi chowe grarachi kechowdespuese ninara bienna raraba chexadoldoba loxxoz kon xtambalaba gonlagne laxguexolbdoraba chiachene bchekwxtillxa nadonno erwedill kachinini rabagre rirabaglegyaa targuera renobxosgu¿re naꞌ rdero nomban entender raramiet tirara patraka chikwextillabadon shena gueta guetraba baxt parientba rakdorato to gaxt liroliro legtarobal lasarbarinaramas kigaxtg shibadene este bazieraba siendo bato toche. <hesitation> Toche pakechinirakw tira bachenie eh rierabara rodnoshichigni laporsi oshilobewdar latgoshinashi togra oreguntke bxosilo lora loraba arbane nisarenaba bertillꞌmi chini kerabyengu axtal byenga bina argonierga shuga ablodebekw chonchiomod chenira yoga bxoz talnadie gushnalle guchinayog guchiga bapunt gukwaban loguchichitabuenen yekachini baseyan chindeglachi guelegaya solo axtabien tade sekonyo skenna adara bachelgax bachelgbyen droa kaprobachibin shikə segunchino netronindo chejuelb vierns sabd domingw don axta martch yelo chene xerson guerorabaza baronraba parchachin rabagalapach niagusna chetal dabana naꞌ xlandio chelandioꞌ talsabana xlandio xladona cheba según nina nasanmien tronk axt kechene yakalallꞌ lallꞌ keguedelaa chini gonob gonio gal xlandioneꞌ chene chakawꞌ. To rofueskwꞌ na sherbesinaꞌ teron miet chiat <hesitation> atitanrlad naꞌ cheneꞌn chenamiaw porton loto to regali to ya to dibtingə la to juwewtra to juwew plat to juwew <hesitation> chnilani chero xgabay tal xaladich chak na chjakawtolw niche kawto xaa to xpantalonneꞌ, nitederon mulala lrey, dilantero noshgab pachegueche nonli niram nachampenon chiniraken pon, yano yaa tadi chapliatla webatorineroni, guchini gaolenaneꞌ benele gaplə pied mandade nirala cheni gono to recibir to tegaldenlə ne parə ekadera tapne goshnaꞌa nechegonelangoo china batextin dona bawenechi gochene gape lowen rompon bueni pontgapka tozetinan nabienꞌ segune wannaꞌ ni gak gon naꞌ che gonba pon shichiwana shi- shi- xilawao, shi gondeni wan dekzi takee neree nimiet chzal lan par got erakzananim echiggachi gonoꞌ lach zitlatꞌ teguechigrban, talnada rlaa yoochenen. Kreporet ronrgapcha nad' tlone chanaw to shinꞌ ded degalmete perninareni lajuers pakechake regal dianezi mietna to to negagueda a to karton bueto rej refroeskw rofreskwro raw per retigakə aknena komp baynadeden nonshichibbo wtalgrachi alnian galalan galguezə chenecho galguezə tal wew jueb benon, cumplir sabd, chgono chgache dedetigat dichkə gradachki kansak gomxe grache ke bow yaar chenila xlad mekwꞌ yoo chenet chad metyowꞌ <hesitation> ninachi jueb dii jueb gratigan zeraknanoroza dedok mietmna cherekniarochi ti bag xsil chewꞌ de gaknaw gatiba ni na ritamal rsilchi jueb e chiniria yejueb ke gache neria neriakut pur maril li lirax ladrawna lietedra rakra preparar la costerakə le lagreba klamayalaba blo chene chedrongo bashiga nerguen maguuira ne derguima gapraguerpn no kaser. Napdillga praba erkwadashtanina miet kasercuando era pguegakgwa shinde marse tan ronraba rchikweban gala bueriwed naꞌ che axta laa tamietni galguedchle, shipgregue ora kaser naꞌ ronto kargueraꞌ xpema cheyowgaga pacheni lela tolidmaskalə este yekani rguin gon nabuedr rakinmientr wawezə xjdarkinma te total chini abab gom recibir tulu- tu litr maskalkeꞌ kegresh prima parabuese re daa dexe tos letri bakechichzan gazeanꞌni, zamla tiopa rak chon ouedesta ta- tam litr naꞌzə mietal chino ekzezii gandarbichpu, tanladeraza mietguel yandelguel ake gayseꞌ cherara rotorli chila gordebya lo bzetega prebatalara <hesitation> lakayonla ya parche gueguegaꞌa naꞌch biern, chinar ladin gochezə mban bid sabarban paguechiꞌ loto biern, viern muchi masir kachop wer ka gall shi ba nakto kwidad inegue chini guian panli lachab, pan neria reli lachabkeꞌ tapyoaꞌ tapyoaꞌ ldan ri bueno tapyoaꞌ dapiezan. Tapya piesan cheguechinraꞌa rara parient tra ke este kon pan gying panadore koxtumbrə perelio pake pam yebuen chigui chidguin kobue palara la xkop maya bllinꞌchegak p'yotecho chinndonaꞌ, bchegꞌre gakrbe arbati apue tiopninirmietnidill, nirargwlo blon chiga pandeb skynarson rdebasonsshki llin raba <hesitation> chechinarabəgu, gudera barson gundenarie primer logar ka pa tapies pan, abuestria ronragabashibiadga tiop litr maskal, kon diopkakes, echini chini la chinira bagyeyaa dobrote pan cherla gone notrienla wen chaneraba tira barsons kudra parkyaki, nina yanrnebra kia, mastio pues diop tguill ye brazader braz kia, tachinirawa tachi chalo tiga chiriaraba, arnidaw miet chagterson laraa tolaraa, taxkix binguaro tinirianeraba kampion chik neniayike nerguilo brakzan tab gapuen kampa Dena par miekan chalon techerioro chka neraba, yixba toxm bueno renranguemə sarabagon kuldio robuen ronrabarishio wetreklar barchimi, yaa chaloni yidera barsongrat yera kwentkeꞌ chegozoꞌ bat rsere rkesiene xkob lla, disoro maskal neraba chererx balroon chiga provechar to ben sion lon gdari guzaloosion chacho parchudamo cada mandad chiyoga parlalenguiob nizanen klarabuen rabanaya kabasga chesosnedraba beto saludar yaadoxneraba yaplat benwnag toyana li este krado grasalo zodoree to xnezldo chetexladran okech ranraba saludar ratirlardarla chichalos cho saludarke chenega prosludar mandad elobchendoo gontro recibir partena dopchennaꞌ ne kwent dordila bendioll dioparnila kregakega bazedinaxt según deacuerzani yoto na dapllinnna nara part tira nine gontoro chilab gonto nara praxladara naꞌ gon reban este extiogak extiodraban dedanashga bzekukꞌ deacuerd. Archazadiza chiner xtadngyu xtadno kwaldyi, ka pan zitnax gonnambi taparnich ganiene kasaa <hesitation> por mare gono lewsaliu lakotosera laa gonoro yeniga guedibas chenigopro dadbir bid nigna di zag rnira balosal hasta chi rguegachi narax roradoxnar tachero loskan raldrangon rachero moldni mastagul peroba segul gumba chegunara parien nerubueraba, guchiterbienker na ne nierzaro dat kechini nat biexladrawka gaplitade pakienan biga parketoxa to parchadama <hesitation> gnaba to permis parchase ninamit miert maskal, <hesitation> talamtiachini yichigri nigrapno tanlo enedill xlannyuu gapa goloda gat daa derecheto axta bientubi nguiki mient garabazaa bzano mi kabesno lugare shi yoo gape kirzban de este primarito xkopers danla bara xkom eguera golni tal taguitolgo zee pakrarkə. Rieto kop mene tiop gaze nagalen kwerp xkiop nankə yaa reteschorcholo wapremere primarito xlagaa tade tadnob ter kop kangste gnan diorawnare cherbigre baxlap derachak trex chayakakichzban abuerzegdam gdamtiop wilaa gabuestiragakə weno parnira bichalo deykebuen lababuengan bui chiga palabitaya teshiro retibuala chegapayol aprobatel lo tal ya bnilo zee ya dekwerd yabyorake' chi chirior tu saludar parnina nauraba to kalishbuwa cheni cheraba che shnignalba deknate permit bla nabaziongleə bazio do kamplak to yawalioramand pikaya doloblend he byopnes deacuerd yoga provech dieraba kanto bacherarlichmi tebuese yaguel yaguedariel owel tompran lobech gueliolo según ronramiet puerar ya parguerabueltza chera garatz ronli cha chinilaguə rankra mandad cheronraksa miet purar. <hesitation> gayzenalzoxga lo porke regalniza gaxate graka punt chetxake buen chezaxta kol de rionr eriokonlio porke buen kon pontega skriban lava kayegom gonshedew ganaw ka to shit mila dila taltxaxt zinowa lenguanew talpra plat nombra plat tas bal dekze sto lobligch kald toyibtingch numerona talto ladrekono shikatay tono shi mark nan ton shil toshi shnila chzakan tal tubay wano xanaba nezanaw nanora baykə este naꞌ bay sted na' bay neriedra pontrakabida segunmi nano cheguiw loba punt deuna vez atoldaa ralaba simas zien nasia metieron presis zosdaw ladrxnabdawrnab toshizdi dekarnara gran kos yirakə ya yekna tembay chap labary kabay cheto to tornimiete yaklos yegdulach ropero to gyinꞌ dina paxt par tenden nina ninieta par pila yaa cheniraldra rataranumbaldni ninara gra confirmación ke ra komunion. Ra buenkenerika ral to reyeraw reyeroꞌ pornirara barak mbay tap dekzidene cheꞌ bdadachekeꞌ li gongaba recibirni medon miet kabaydo le wendokna wronraba recibir dan bali rkaa xop bibi erpaba parka bexob kava este choklat chkaba bza kon rekarg sikina bibikina mark denea yirna gak rekawxt gara reknilaa nimetla laa mobet la chira chirara lamakerierene eriene chiabko ina ibib chianinara nara por kaminar komunio ke confirmacionke tiop bibil karabaka turaba cheko tal ron ton kasershgue sea veniticinco kogalbigaylan koo laa galden gald pies pan nekon tapal wxon kon tapal bzaa kon osnila kon kabueserni damnierala libr gald galdgak ribə gal ´pies gal galbigayꞌ libr choklat según nironsakə gaxshap diba diga stanlshin babay. Yaderira estnora dimbali na bigaa dambal shkwel nak talon lo shkal shneknarba to baregalroy cheron gakrab recibir para donkeə serio deakwerbuen skariangal temiet teringon kal klarabagapa wishna he nedoprsandorio apalaramshondgal yakaba diabxawani kava to xtene nen goranek chiyogaka parnina agania ka niaꞌ gakə este shinila che gonkadra gon recibirniat doyel dikni goni favor este acho damiet didamiet yala chazan este chzake dies cheyoga pach leydora deakwerd ke nina este gon nara stambalə yache argowal nikə sodara park de gromietcha gushi dieron mietlachllzeꞌ chegue gagachi jyal chchirbiyen tladgona nob cherbawat axkwen bagat dol chedoydolo wenkza rabgayol chyoo he nob takechimba wa parke gablad donobalde chinila baldedini lad según greneguech he guegachbueni adom ketarkwenchi to ga btiop pro gomane nombrarke che chi. Chamundad cheshiabin echin pagalap paganlo tadbien ladodopshia bziar gondaa shelbalado bendalshtago shtaguet par gaka mandad dekenen egatorasho chiyolagak porlosdosie sekto pasansi cho to mientr nana rabagabiedon cheda gak kweba yobrsabaga echadoyono binga pagə tiopsani gonbueni nombrar che chene bla guegabla chiyoga proveng neda dobto mandad nenee zida gaken chitaderaba anli guichak guechendobagab aralaa pinza pgoderib shaora probagueech kontror par gake rmandadekə chelaraꞌa undgachan lachaa guen gonraba este gaproba lo bals rabaga rechin tapagakrman adekon promer lugar xbindagradmalgabil de daragadbalmi ga daragadbanli mbaldra parient ka bues kachiniga lobaguechente garparteke roga gaprarban ne parlaters wlakin guinkone gada muel pila ershagranarlleꞌ chil wlereaban gonto lodaa to lo daa tolo daaroo kixa bagrana xete. Xnedaa guixaban talambacheto wlade to xnexodaa bay, talan pantlon nezana pantlon lan to blusa lekzile lanxateran to sii guexnzsegakə será bluskə kera guratlishgaꞌ, naꞌ nitiderw nitider wenasa larobe, chiga probeyana li chenen naꞌ dambal kweꞌdaa por maren talban lachigaa no badlrə, balna bay balnaxatriem nakan to ponte cherakə daa to pontador, nironra timpol chenlis tianaraba aprobato setinato zeti nalxtlatjin, chirre nonobal bal gra langra xaten chiga probatosete lan segur rdeper según ineriasam' tri reiraba nina ladrachllaa, chene chiwalotiguw ompont eyazezlaa logo kranxa ponchene graprə chochan cheldan balgakə guedal mal pil labagueteba nchirbol lan ropero labakaban rantotencho chal gue chin nanal <hesitation> chochanlakə chila puntadoryaa nzakꞌ tioplis, chibto benrianera buenedialadrabrin. To ben denebra tonchiori yopero liuchan chegan prabalambyo <hesitation> chyare toto list yoga prabazenaxt konladordersa para stad bin según naren mandade kechini yesi yaraba lachigui kigwegsa yapare galgrodomingw según brechewen extishorbre gokeꞌ shorbuenra shorbuen gontex bwaporsiich choon talraken xkaxopsh yelchener gonraba purar gonraba purar tat bxobre twelnab bxogre makə chene rabin talyanona sara robuestra dora nachan trian astraracherie alistan buenlaa talbanpineaa ladgan norio he labinkə chene gaprna btambal gachin chegue gato xabto gregre bazolono chon mixkeꞌə siyolaproba proba purar sili silchoerab dorkagay taparguegaorchega ronesinalbargal chichalo gonrraba tirə agkwxag gakwə napxag yog wixag chiladjmbal neralabe nader bakdoꞌ tiano besli dam cheguechiꞌ bxoz logdoꞌ. Cheron bxoz yirlaraba ga patrontonk keraba bal kon dana chero roterebə solo miellee ker nashionraba tanbal yazeneꞌ yirontokarba noto shiguet nogot miet anox nitechmadow bakerioꞌ nilnerionaꞌ rabankarelio naton yaroe raba este tiop guerser miron to karro baranezeneraba <hesitation> cherioneshinilaa aschenen yabioꞌ de acuerd droplabreba cilangdo kesexnab wlag langdoꞌ yotoxnezi yex xnan famil lachat yatex saba ladra chap peroxna chistoladchnonanlxna ladran gyuw ya pare ngawrobe che to santar chera promere promer bendición cheyayekrer rabien yawari liloshnadi re renshlangdiuꞌ axtlandyiugꞌ ladgbna gratere bardal pension chilo lobension chenen chechianale mbale kon tiop benedishkə to buenetexee tenebarumba <hesitation> taw to bolsane odulsh gall dulsh yolankə lan wakesechenn ne ka probalo ladraa. Promer ladraa arierabarioꞌ recibir to to kwanashire choga to bakistiera achirie barlora yixladranena guilaxtawrna, chirbigridno xtanwlna yogan par gono recibir tonashireꞌ yo proba yoga proba gateran barka chinalga yasaa, chinalto samiete reba nombrarke kid yasaa xlambio xladonaꞌ. chilialotche chenilakid berba yasaa <hesitation> chir <hesitation> yabiore saludarka parchirio saludar wircher rdan klan, yordernaa napar, letenan rosonga alchore saludare chodamodkenimia de sagul, be pardelant chazoni nosa gol cheza pebaryna cheron raba saludar nara atan atan ninobrə tada binbuen wraka basegul kon man chaab yaderi ralaa saara barii tal romba chegal tambal segur gushiugoo chotrara gotrabagono spetraba, chexta koltena le rabin erianalbaderb nabarlade tantgjladdeuna tantlandyuw tacher yombuer rabarato. Kortnat chbalchaa cherorombeng yen tonganatamballaa ligapchantena mbaria dena teshiwandaa na xnatiendenax baliandə cheloni chetega krabaxloga dyoga gangyew denat dtembali denam xdembalina natashiwee chtiria chsane saludar cheneme xmietchi chiyawaloga parmat eguechetrolariba samient chere rabien dokdoo guererba karga logyich to rettratke garoba por marendobay teren tirondaa nabashiagaradet rebato form tor to rekwerd raba talə chelo lorerarba tokechinee la mushienali chirierabatori narabalo samient raterabachilat mbalianli lakatech konfit he ratera mietni landa samient ketesba konfit este chirialotenich ne yaglarabae na litlan lara kwildya kwaldili malga yoglarniet galnes yogolne yagul raba porke content trebacheriana sarba chirialoo yoo tu legrena nsaa mient kechen katꞌ wyorabaya zieꞌ xlamayabiziebaa anzi nazieneraxba bagaw rebacheguet liba langyow chebachenet axpin buen baya. Kon tat moskə leerotnaraz wera kapire ratna yarakweda mient lo ryora to bayle ke cherierera ba toler según banshkingan deguechin barolin biyarbaa cheroro rontekar baltax̱ konfis tulaa gakraraurera bacheguet ereshedin ronrabaa dawgchilə chi del la gon topurar gardomotis katap guera baricha balichaa chini ratroxaa batrax chachira batraxte klararni burdea klarani garhcen charchanche nak kaser lado he chbuete kanilan kanalliaten kera traxt keraplat attiw tiwn kera diwlara parien trabakə to gone to bakə ke letrabueni to bakə trxanerba tiempo llibuit tiope ramarinrankega según nerón yakdionalara ladraba chashirabuen per primer kaxinraba naꞌ este chegraba to rcherabaguey yaraba chegreba chagoloche agrapartake yarladin bin yagaderamba rasteni riankani ni rakxta koxtumba ronrabashigan nele chiptiopi bi he shinila según balani bibichize rekwend beneli guetballꞌ. <hesitation> guetballꞌ rorarani sakrake <hesitation> nekon nilalara parteniron altguin segundr bew kwanda kwerd gapala maskal septode bal karton sarbas saneraba krarane nerbigꞌ xexaxk kambrangabigꞌ balzenaprə sena segrgap wakron yarakba segur he lada dopchin según nara partedi según trorecibirna este ranmando bira benchemedo chinilaa ratballee keraa knarari nor yirakdillꞌ kwibala yonga promes kona este koxtumbre chadara parte ke chini chondo nuchena yaklarba xtachbin xtanda beblebabe tamblababa nara balrore <hesitation> rarabal kwalquiera yitr mazkal chigapa kollbani guchezega teronraba recibirne rapdonch chundenwe peron morest buen recibir chi yiydidaa bario lergə por grate grate starbich chegurcgue taa gadelan cherbuentar de karton serbes chalone chene chirratini nexlangdioꞌeraba chitalagden lengono puerar segapa chituga mbali ka nitigui buenbashiba buen panashingale gontrasfir ese. Trastere rnekawdioꞌ na parlato kon tod gus cheleni voluntad xtad tagono kon recibir cheter gue togarabal guelkaꞌa tarrere bachetene, <hesitation> la na casersena wna gapana pare traxtere grediolanga pare traxrtere kolndenwong resfire talangon labrdaraba cherchegan labato sahloni chicherabastoni archene retechie barsieraba lagachida buwelkeneꞌ domingwke yapargueroguelo chiraknaronli wnaxlada- wna la bingwna rechene raknaron cheri tomiet presis tobchiꞌ raknaronreꞌ cherneraba gawrabingui kama bueno parchinira nakrato misggan perniene weniwen wisgan bat este bdera bastan tawe armishkan chiri gabi mishkan llialo mishkan chib tiera baroli noviacherili oraba naꞌ xkoxtombr mieti gudishkə gawraba guekwi bi naꞌ yinꞌdo bibiyig wani nebiwaniguerbani cheptiopma chi kuchini krura kendoki chechii yekneraknaron dilicha. Cheri madə yansara barde ya rere rekregnaroo bashgana barbato noproto borgwo amoskwlaa shegonashguirab cherie negarieb lingwto domingwraꞌ kwwenwinaraba ya pare chi mart parawel chi arkechine ewentro bashagne shigna wre tasa r¿xno sarabag wrabacha barag chechino kampeon taguekara tgol lake ronrakə karbason dekə lara byen bishna lara shawa ko taldabiwgwo, lkara barson bin chenigroplat drerabastant ladma tant andyow neserakə rakə koxtombrə naꞌ dedora mietkampeon para ikara barson para yane tlomchene cheawalon nina nina to xtomkerosham nagasolowa fueto stori di stor stornibagok gue latguellꞌ parnikachich guknibay napdia fechagoo gokshishila gok go per talmod dinon miet natiati domingo diop, reno chini kwanon yinaron danguia. Nerni miet lordan gueiro lo lagun, kwatelagun tolagun rokwaa padree reretomaa rneriba xolagunke <hesitation> tergachi gunlia damiguxana chirremaa rie- rietmaguich grawma mieti mietloguell perchini buenraba chibraba gue cguetmankə lagdillkə nierniroe gaxnakik ma chilligraba renigraba gdialguetma guialtguill zalon zalin ksaloni liametri, chini nera paxan chana gak, ka goxtisi lobuenguill shanarara rora buen kachirik' chirio bata deakwerde shana gakə dono btal apargayeti mankə por ke pachimier liama bacherrir lananis gonkeriorere mache iliache marrama' tiya barekwerabwa naꞌ shichi remakwux gordaremachini', chibiora ba deakwerd trapaba zegakə yengob anda parkwantypie' chini bande akwerd raprobaze legal per chantina chanti. Par machini chini nona banuenina raba este inara buin ninara bisabna naranachta negoo nennani yagyoox gakene yaax <hesitation> nara buendekxai benene rapraba buerchene sete diría licuadora bargaritbe rakoda kaden chikwatoyib to yagror la gonkə, cherbanebra tokache nrooni, erkadora buen rakbakə gonraba este yirbagaw mankə par guietema, <hesitation> zetedi zetedi axta chegon benkare gozambana tongorereꞌ ti biza bina tongolmuete, cheron xenxe labxiogani toda será paronxə ronxə per xonx oraparbata este shana kenadi xkazi xgonxgon bankla basibə chene perra bien parabitba deakwerba chinilerb laxe lajuers nokre kadira rondia parbue yikieti mankegech adgawmala kezalon makilla chede bakodono kwen bagora ke wtip libra bagon gaden- gaden chitini zieraa para guete axt karrer sierraba par biear katguerema. Achirironxgue xon xkadoxe cheꞌ chebzoloxdox guxldayi he groxlday dizerarakbuexba <hesitation> larnuete xnaxa mietne nenga gakwedo chichil atidienere nerabkwex niero xche chegol chene xshatera rubio nitederon bue niteseron buex bzaache deudo derayauderok xashiteraba chibedolo diniaꞌ chibi to nisguia nisguiaroro goxbien sia to xbia para nisiaro ndox puerto dedadinia ardinia chero xkaykila latog chninilan lato miet to bchen grapa lox sherapa gola gonex gonorampa chirapte xibyenz andaba buelokel axambergawmna rlara parlrikaa xapnini niron naran che buenke chiniliake kate cherneraba diosbexsaltona anxke anxkela san miguel cherap san miguel gondarapa biye panana tirie napdonogo pacheni bshekbanalsh chibra nalesky kedye parkalaro gox kaldorsi axe xchibgaxꞌ chibchen xilꞌ kech. Chibachguerolaba baxanxabuenix xniaxa xniedo chobeshkle cheraplorobə na zegnal dan xbiet miet checherakbel dixxabxee lidi biertma bietrmaraxkay ke este snila labshe chenara chene labera palallaa echitigonla makbree malabre lalagun chini re este chi sanmiguele por poder de dios chene bdini un bdin lava banka guladizii baz maladerini gurietike <hesitation> nirnimieti stor nan cherneriba bokedizi smawa por poder xtan de dios lken xtan san miguel cheri mitlomankə dedor kechini ladroo tallmiet lo guch orredi madad brie diraa nara buebizabi buendeksheke egokraba salvar ene roriediba necheni biet sanmiguel biet na banzamiguel ban timna mangə xpad xtamma cheni chezə chedi byenen ya kon tiempke kle lanis biu biet briga nadron nadiron lagun zibiaꞌ biet babga chegui chikanlarabag lamiet nerig lo yaa bneb teye yagb. Ranralaba kaden goxkan yatkə naꞌ talochinaree che chebia didor biemet kepare to sarpantlaya wbillen la kaden kemotlagan tomanxaguen sons chebyen logar wilagom mimiet per nadora lo nis niskə bellin pasə naꞌ chene china to stor latguillee le gudanguekə gugagdex storin porke kwidan guekə gat kere karnerabato to mingw to erriemet tobledo biado kechebi toxta totabuen buenchlachni bara proba este don gokza yebarieb yembarie wicheb no par lallankzga para malatoro buen dii gakbue degatobue pa este nogan zakee la stora parchera tirabashishnapa chinen ba baporebra chiki guiebara pachini chiba tiwa pare gontego gona zakza wen dan nan gaksak ba nidora rbuene namban kwaldayeen biet balam bguelə biadokeꞌ chibiet bachi bielabatogue yatee chibaratiba nosa batiop bwel roo puerlalambrə ldroo pierapaa. Anzakre re nol nolan trapanela trap li trapa per miet chibalachich yibmiet chagui tolankə pporkə none nirchaguen nonergui narknechin chiraklo yiz kob nermiech tlobew tlonis na yiz kobi <hesitation> talchow chanob ganchetino galzakə wenna rnariba arno mieti chagalon burlad kwayon toguia kwayon yagarlon bulache neronen xonadoxenla gunilolnenan beraba histore ine bueni biet arapw rapanoni tlanguet trapanoni na yaknall no naꞌ to telakes yagnax pashilot goxnarerapa pardi wen basonkə orialon kalaa porkeno ldiulxla buenala gnalen perlo mit deglollee guedguin lechon gueyt guey lechonyagullee parni naraa nara histor narakə knesnilaa stiobinna nerne doo teshquit todambolit todam gachernila bache ne chebnies yekto shedox biab neskia la rkantidad bieb nieskia cheni nieldnelnlaa kadeni nier gadabi. Adredina danikə senkə sitiaden parni tenozit skiaradox kenieb echene <hesitation> skaradios cheniebe buen rastrar kanedkzilen lo nisin chebtialani nis bechidiabilani gucho rneroba, nerneri to shkid, chebiora matsomb ernirababa yaa gyaa widayi graa yaa figur, chiria skwel chini yirane maslado dorio zado, <hesitation> to- to teshkit tarario tochek kuriosnale yiyeni xsheld yaafigure wlas niraba gurabuen glas chtankə, gradiani buenra naꞌ usa ratera ra platera roxa form rakera tasera wonyuyirakə tiesdane xshel nechene guitalalla muestran banchernera bachusnami rechorabueningo, cherdechedora nera buengola bid dokeə ra buenglasloon nixtokabuen rabayrorast nad buerake ribioraba, nenogaxtoys bezitegak dillkobgon adogue lechine biotiope wadatosano wabieraba este rapraba zeena. zeena logarke. Xalin noto gri gonte axdisom kalon arexayi pargrolxedo rieraba pachienne yeldeba ra yeldeba adome tom xtombrab gulast tnilo raptiba rectina napura pira mniet yoglodill lava napa don napa, natira moned rikwara baben cherap to xbandiba apashionarabuira napa didaptinadokwa arapaneree niarapa rerel rarapa chitiga dill daroxg balbara palgukzaguech la lidon guldibra panon no sakarnizio pur dillee groro wirapa chirapa chika otalsogə par list gokan <hesitation> chirior chalan gapa chibiora radeakwerd ´para bashono dor kechono yora ba- babgashii chizara barapraa chebuenchadaba babuen ni dioloklera gueraba, pero puertabxe len kaloron belobaka porshari kalor chiribia paritsi chkaloro pari chigaa la grodashgogue chichoteno brapa pare chini puentene no quier kweba chneba weyaba netedi nitidurmba gue buenti naxmabka gana bakə tebare nechgalo siadox wenyarankə. Ninara buengolasa kekayaa este dek motolani yonraba to kayaaraba noraba kaneraba chekonara rarba naba nesi rkanebra, par cheri chenibyanisakə erak kabakloyok mandosii monedi nara pues rakeria dillꞌgaro roꞌ deporsi este, porsi ornera parabin anis nisranekrea, chi buentiniriatni kechu klabaklarak werke bechen ka yaabaneti do brox alodo breba, shuereba lansharena yowen gneguesharen logdoga kriowa chiberati nokiraxbamwla ijole labxbambla galan karakə ladr mode shantina guereba na cheron bashgal yisiera bapraga chebechenba baplag napa kontidiaxmay apa narapa yenkario lapa gatkest gondoshkabrapa. Abayishkara babuen dibueni abisrampa shana gon buen diibadak guniarapa paschetene chibdo tiempo por napla ba ble xtay tu yiz biatizke sto yiz guebarni lo- lo yizkob chini apana chishiba bar bara bapar yisi pakecheb padr shko kwebiba rokweyaa dirabapa, stobechen ba beksiksiri chiberiba cheberchemba chebegom lamshali dikdibitib kner logar nizuu busiem barbala bakə to garkle gak bas gus knebut kebaran kebayaa xmal batora pashkayon nereyapa, chigwalo benebrabra biona por ba cheni kadineldiga bal bara bakart nierora laox mero wrapa, ara parpanillꞌ loarapa <hesitation> tiers pakayaa avara prra este.